جدوں اسی ہوا بارے سوچدے ہاں تے، ایہ صرف ہولی ہوا جاں جھونکے ہی نہیں، بلکہ جیون اتے قدرت نال ساڈا سنبندھ وی درساؤںدی ہے۔ ہوا دے ہر جھونکے نال شریر اتے دماغ وچ نویں تازگی اتے انرجی محسوس ہوندی ہے۔ ایہ مان نوں چتن اتے زندہ رکھ دی ہے۔ ہوا نال کھیلنا، پتنگ اڑاؤنا جاں باہر ٹرنا رومانچک اتے خوشی نال پریا تجربہ دیندا ہے۔ ہوا نال رکھاں دے پتے، پھُل اتے پنچھی دماغ نوں قدرت دے نیڑے لیاؤندے ہن۔ جس نال مان شان اُتے تازگی محسوس ہوندی ہے۔ اتھے پُرہوا اتے ہڈّا چُبھن دے نال قدرت دی شکتی دا احساس ہوندا ہے۔ جو ساڈی لچک اتے جیون لئی تیار رہن نوں وی پریریت کردا ہے۔